Egu henanadai, iha taura hanina beh, lau, ina edekai nanoho. Egu lagani idoinai edekai nanoho. Lau ina, nanoho namaim na lau na, lagani ta gabutai asi naha noho lao. Vaia, hua haidia, murimuriai naha noho lao ma nalou egu hanua. Nega momo na launa egu hanuai nanoho. Lau, sinagu tamagu ida nanoho bona name bada heina natugu devara, naheadava, doini, egu hanuai nanohom gabuta ma asi nala. Egu, launa headava rua nakara egu headava, vaira gauna beh doh, adavagu ena gabuai naha noho nanoho sisina, dia lagani ta evana hu- hu- hua ta. Naha noho, wiki ta rua, ma nalou nama. Asi nanoho daudau. Beh, hari nagwaum lau nanoho na, egu hanua vabukori lalonai, nanoho neganai, Maragiguai nanoho na hanua na eroam ema bona heina da name headava natugu eme vara. Ina maragiguai nanohova beh, ranu, rabausi averi laova bona, au henudia au ataidiai dan ato ruma guhidiai danu, ad- adiguva. Nabe, ranu da ena dibai emaiva. Emai, gadara gabudia danu, lailai, ruma dia momo, motuka danu dia momo. Ekarava anohova neganai, hanua na, asi kererena ta bamona. Na lau maragiguai nanohova na vabukori hanua lalonai, naeroamu neganai. Ina heina emae, name bada natugu dan, deme vara, hari nagwaum da naheadava, hanua maurina naheroam neganai lau natugu ini egadaram neganai, naeroam lau maragiguai nagadarava beh, sinagu tamagu na, lau, erakataniguva egu dibai naha gadarava. Heina beh, ekara nagarimu natugu baina siaidia baeha gadara. O eha gadaram neganai asi nauram baiela gabu daudauai baeha gadara idia na lau matagu tutunai bae gadara. Launa- launa idiama, idiana baina itadia, lau vairaguai egadaramu. O idiana, Mataguam na basieha dobi lao evana edeka basiela. Idiana lau vairaguai bae gadara bona baina boiridia baiela. Ekara hanua, na nanoho laiam hanuana, lau eguai ina horai naeroam nada, dia namo. Lau natugu edia, noho maurina dan da nagarai laiamu idia beh, lau maragiguai beh dia ini bamona. Lause vabukori nadibaia vabukorina na dia ina horai naeroam na dia unu bamona. Dia guna bamona. Guna beh ekara emai dibai gau akarava. Heina horai beda, ekara ta enai gwau maoro ba abi mmurina bala gauta baha karaia lao. O baha gadara lao evana, unu bamona. Ekara hanua nada, da hanua nada dia namo lau egu roaroai neganai. Ena nanoho namaim hanua naeroam neganai, launa naura dikadikam una guna maurina amauri laia na ina horai ai natumai ese dan, bae mauri laidia. Una lalohadai guna maurina lalohadaina dan baine mia idia dekediai, o basie laloa boio. Badina, una mauri na, emai mauri lalodiai dan baia mauri laidia. Ban na aise abada laidia ai natumai ese dan bae bada laidia. <hesitation> ina horai na mauri naeroam neganai, na hemataurai nada lasi. Taunmanima maragidia beuram, taunmanima badadia iboi henidia danu ladadia anidia behatom. Basi egwaum tubugu eievana vavagu o lalagu, una hemataurai. Ina hanua lalonai da lasi. Lau muriguai evara taudia ediai na asi dibagu ede bamona toh lause naeroamu ina lau navara, lause nanoho laia ema bona heina, lau naheadava neganai ekara na mauri dan da ekara esensi bamona ena. Lause naeroam na hanua lalonai mauri esensi. Bona lau danu, sibogu egu mauri lalonai sensi haidia dan evara. Toda na vabukori na, lau nabada hanuana. Lau, navara vabukoriai noho noho bona heina naheadava natugu evara lau doini vabukoriai nanom. Launa gabuta dan asi nala, o ini, roho gaudiai dan asina gui asi nala. Lau nada egu, hanuai da noho bona heina.